So mi yii kuleer oolo poynoowo, ndareeri warta e hakkille an. Ndareeri du, conndi muuɗun ndii nii non. So wanaa ɗun kaa. Wanaa lekki kii e hoore mun. Jonnon wanaa ooldi tan e hoore muuɗun kwa. Jonkaa ooldi foynoori. Jonkaa nonomugu en. Ayyo, kañun duu ana waawi hiiseede.